Gunan"n pisau cukur dite, kudu nganceng mora wulu wa'i, mora gipi, eme toe wulu lime, kudu nganceng di'an rapi'n eme gunting wuk dite, kudu rapi'r one alis, nganceng kole one alis dite, one gipi itu's. sehingga'n ga di'a keta lelo'n eme rapi poli cukur.